Ny mampiavaka ny firenena Indianina ndreky; Indianina zegny agnisan'ny maro, agnisan'ny firenena ray tegna maro finoana sy ny fomba amampanao ohatra hoe: Boudaisme, Islamika, Indôisma. Ary izy koa agnisan'ny firenena araiky magnana série tsy mety tapitra regny, maromaro série aboakan'ny <hesitation> Indianina fa zay. Ary izy koa magnana lamoziky mampiavaka azy sy ny fomba amampanao ohatra hoe: bo- bollywood, ca- catcha de izy koa magnana fomba fandrahoagna amin'ny resaka episy le mampalaza ohatra hoe carry, ny <hesitation> de de sy ny plante végétarien jiaby de agnisany Indianina aby regny.